Fahasambaragna malôha izy koa ke ho ain'olombelona, tsisy fahasambarana azo môramôra fa tsy maintsy fao am'voalohany na amin'ino na amin'ino tsy maintsy mijaly fao zay vao zay vao azo le raha tegna iriagna.